A ma wene aŋgɔm ada ya ma dom ayama se vɛ a wene ejut set aŋa osak ba da ba ni node maba ama koma se jut set ni osak egyi se shaŋ ni sere aŋa osek go sha go she awene gyap egyap be harsha embi ma bi se son bi se kpe laŋale nu gyap ba domi ama ke mu so set aŋa osak mivɛ muso gyap ba osak kpe semu obza domi emu mu so gyap ba eni ma ka gyap dole akya a kpa samu kyam vɛ mu wena sha pani muso gyap ba ama ni nyi ka gyap emu mu ko gyap has sha ayama le a wena aŋgɔm neda ve gyp angina sa bi bi doka bi ba nyi sa ve wo ogyaro ba doka bi bi we ambe gyap koma agaje ma se wena be anyina suma avɛ ne lem a nyina sama vɛ gyap sa bwoma ma se set de ba mu soko set de vɛ wani son kpa dike kpa deke otemeke mu do jeda su am bɔ bɔ bɔ wa jero je ma ga na agaje sana yike teke be o nase oshowara ko ze be o nase oshowara ko ze vɛ vɛ kpa de kpa de ama seke ze jaje soko ke so jena cei gaje ma nyina ma teka ma wani gya muso kpa ne so zeze be oyakpa ba se yokpa koma oska ma jede su koma gaje ma je vɛ neke ma se vɛ e cike set bi ma se set ma se gyap se kpa se ove su shena cei ba koma ecike awɛ ma awɛ ma na nasema aŋgɔm domi gya ma se vɛ kpa se be vɛke vɛ kpasa ma de na kpasa ma de kevɛ kpa sama de ka kpa sa ma sodat embi domi aya bi ka ci nasabi vɛ bababi ma kawu kpa kori na aya bi di aya bi ma ka kpa kori no baba domi a sesset lapiya Koma ambe ba se set na be aŋgɔ a kpa sama ovɛ ko ze domi asa vɛ akpa sama ko ze be ba ai mane si we ge le ba ba ai mane si we ge le ba domi mase nyi ba mama mwɛt elako shine nyina ma vɛ ai kashe ovɛ ke su we ko ze wede kai dole an koze ma ne vɛ kpa seve kpo kokori mu sese ko ze nana na net kpa se ovɛ ko bebe ai dole aŋko su nyinave vɛ wani ba de ba akpa se ma ma kpa se ovɛ ko ze domi ema hali ni ba ma ne vvɛ ma kpase ovɛ mo bebe su nyina ma ba akpɛ nyina anet dora bi wene lem aŋgɔ ama ka cu ma nyina ma abwoma mako gyap ma bwoma ma ne jede su ma ke ci gode seni susui mu kpo kokori ko ba ni kpem ba ko ba ace cet kpo kokori mu seset lapiya na nyi domi muso nyise alii sa bada suii ba mu nyi ko ze obada suii anyine avɛ <hesitation> bi se tɛko wani ba domi ka yiri ati sa wena je ma se teke ba ama vɛ mu sese lapiya na ni ko ku bebe koku ze dole anyina mu agya tona na mu vɛvɛ mu ko ko zasi ŋɔ ko ŋɔ ko ozise no ko am nyi saka ko mune kpo kokori amu ni kpem sa gya atona na acece vɛ nyi ge re ako ba so zezze do koɔ komuko gya nyi mu we ma mu soko nase anyi we ma domi ko nyi ko konyi ko ko nyi wena albarkka.